ʻO nā lauʻai kekahi meaʻai i <hesitation> aloha ʻole ʻia e ka lehulehu. I koʻu manaʻo, ʻaʻale ʻono loa ka lehulehu i nā lauʻai no ka mea ʻaʻole momona kēia ʻano meaʻai ʻaʻole nui ka ʻono o ka lauʻai akā nō naʻe he meaʻai maikaʻi loa no ke olakino.